Kolera marôn ndraiky amy nakà, mampiseo, karà otrin’ny hoe fanafenan-drà zen̈y marôn. Karà ôtrin’ny hoe zao, <hesitation> lamba ôtrin’ny karàn’izen̈y. Koa fa marôn zen̈y tsy de ôtrin’ny malaky hitan-tasy. De avô koa ten̈a nahatonga natoranakà kolera sôkôla àby ren̈y ohatra.